<hesitation> زرت صلالة وكانت فوج توجعاتي، الطبيعة فيها خيالية خاصة في موسم الخريف، تشوف الخظار في كل مكان والأجواء باردة ومنعشة إستمتعت بكل لحظة هناك، سواءً كنت في الجبال أو عند الشلالات والموية، حسيت إني في عالم ثاني بعيد عن زحمة الحياة.